Yengil havo o'tkazadigan kiyimlar olardim shuningdek kechalari salqin bo'lishi mumkinligi uchun <hesitation> qalinroq ham ko'ylaklar olishim mumkin quyoshdan himoya kremi olaman albatta shlyapa va ko'zoynak ham olardim shaxsiy gigiyena vositalari albatta kerak passport va hujjatlar ham kamera va zaryadlagichlarni ham albatta olardim <hesitation> el-elektr adaptr ham kerak bo'lishi mumkin <hesitation> va <hesitation> kasalliklarga qarshi dorilarni ham olib ketishim mumkin.